असले फ्रीदोम् बुलिकोले म भबुजे देक्स दिनन् निस्न, अज नेके निस दिन्। जनेके म भत् खब मन् गुस्से, भत् थैसु, भत् खब मन् जने भत् नैफुअ, निजोर् इस्स। जि कोइब मन् जने निजोर् इस्स, म पप जब लगेल मन् निजोर् इस्स। मै बुलेन है लग्बेन्दु पिन्दिसु, सत्तु निपेन्दु एतु मन् निजस। तिक् तेनेग निजोर् किसुमन् भेक्ति कतो कम् धके। एवो निस इस्स, देने दरक् एत सकरि गोइ धक मन् भत अए, अमु क जब लगेसिल्, नोअरेब। किनो मोर् फ्रीदोम्, म निजोर् इस्स, जि मन् जते करो पर। करन् म निजोर् इन्चोमे निजे कुरेलेसो। करन् निजोर् छोइचे निजे कुरेलेसो। मु कुनो रते बधदिय मनु नै। करन् मुर् सो पेर्सोनल्ल्य्। करन् मुर् मन् गोल् थकिप पर, मन् नगोल् न थकिप पर। मोर् भेक्ति कतो कत। तिक् जने कको एको जोब् कोरि धक मन् भत एतु नोअरे। कोतिकम हो फ्रीदोम् थकिले, अपुनरे, सोब् थलो भरे मुक्त। जनेके दरक् म निजे इन्चोमे कुरेसो, निजे थैसो, निजे बुसिनेस्स् कोरेसे। मन् गुस्से बन्ध कुरेसो, मन् गुस्से खुलेसो, मन् जनए म हुयेसो, मन् गुस्से मै खुलेसो। तिक् जनेके दरक् फ्रीदोम् थकिले, बेसि कुनो मने हेअदछे न थके। निजोर् इस्स। जि मन् जते थके कोरिव, जि मन् जते थके कोरिव परि। अरो भबो जये फ्रीदोम् थकदे बेसि बेत्तेर्।